Con una güena furriona ondi estén tolos mis amigus, con música güena i que no falti comicanda ni bebía. I essu es lo que tentamus de hazel a cá añu, i pahi que dimus hiziendu verea. El pobrema es que tapocu no es qu'aigan tantas perras i, güenu, en España la genti grandi no tien costumbri de trael regalus de no sel que sea un casoriu assinque es difici de hazel los añus mu alo grandi.